nam tokkit gaaf tok jiraa namkuni <hesitation> inni ak mukimbizia hadenii wonnin yakinne innama akanii <hesitation> maedeni kawwean dee innama akkan dura hataa garri ijjessiise won ak garria won tan duudu in ijjessiise innama akkan wo dura fuudaa duubatan gaaf tok inninii yaani namkuun uffin dargu malinni ijjette akkan innama woirra fuud jar tokkit boroan dufe <hesitation> isum naf daani lafan daani gar miilan kan duub kabeni lilla dante won innin hat kaanne irraguurte duub jarkun namkuni ursuni won tan hinlakkisee tabia sun sodaate